أكثر يوم مثالي بالنسبة لي, لما يبدأ بصباح هادئ, مع فنجان قهوة, وقراءة كتاب, بعد ذلك, أخرج في نزهة قصيرة في الطبيعة, وممارسة الرياضة, وكمان بخصص بعض الوقت للإسترخاء, وممارسة هوايتي المفضلة, مثل, الرسم, أو الكتابة, وفي المساء, أحب أتناول عشاء لذيذ, ثم أشاهد فيلم ممتع, أوأقرأ قليل قبل النوم, ويكون مليئ بالتوازن والفرح.